Tùhå joà guiohà televisión mønâ lùã guióå nénâ jáhå taã ziaã láhã mønâ líã jéã tsouã eã søã líã mùnhå çuã ziáhã iã jonã juøå radio baâ naunè tsouã mønâ lùã çanã minhà jonã nénå çáå ziaã iã juáhã jnanhà televisión ðóhå çáhã jonã líã jéã tsouã eã søã líã iã jouà ziáhã çáå ziaã iã lùã televisión minhà chíhà çounã léhã jniáã tiuã laã nen pahâ guiohà tsouã lùã jiáâ jonà jáhå taã lùã color laê juáhã jnanhà nenã laê jiánã tsouã nenã iã jonã nénå televisión jonã nénå zienå tsouã juøå señal juøå antena chouå tsùnâ jnanà laã çóhã mønâ minhå jnanà iã lùã mønâ ziaã çounã antena iã jonã tsøå choúhå tsouã tùå nanê televisión jonã mønâ lùã çióhå jonã tsøã chíã tsouã çounã manã jonã jmonå tsouã tsøå jaínã laå tøê iâ çaã taùã çounã canal iã líã jéã tsouã mønâ tøê manã jniánã reã. Jonã léhå jniánã minhà lioã bahâ taã jniánã reã iã lùã taøå laà guiaâ jeê mánhã lùã tiuhâ jnanhà çaønã minhà jonã nénå çáå ziaã nonê iã lùã juáhã jnanhà antena parabólica iã jonã manã taøå minhà liónã canal iã líã jéã tsouã iã jonã manã manã lùã reã nonê televisión guiaâ televisión mønâ ziaã mønâ lùã çounã mønâ chíà çounã maùnã pahâ mønâ zdonå tsouã jonã zùâ tsouã eínã canal ñanã laã manã jmonå tsouã tsøã jaínã antena nonê ninâ juáhã einã canal iã niónã tsouã líã jéã guiohà mønâ áå ziaã antena parabólica nénå antena paâ iã siã løhå iã jonã manã jiáâ liónã canal ñanã manã manã lùã televisión manã lùã color nonê iã jonã tele jonã nénå manã manã ziaã control çuáã iâ gúnhã paâ tsouã çounã çuùhã tsouã çounã maùnã minhà iã jonã aínhã tele jonã manã jmóã tsouã ñanã çióhå iã jonã pahâ zønè tsouã canal nionê ñanã çióhå iã jonã pahâ ee zióhâ tsouã maønhà ninâ niónã tsouã jmónâ aínå minhà guanâ niónã jmóâ tsouã aínå tiáã iã jonã mánå ziaã iã nenã antena parabólica janê laã jonã tsøã zdónã bahâ tsouã jonã nionê Laê tøhê iâ çaã taùã reã jnánã jøã mønã tøê niónã jéã tsouã einã çounã canal çanã minhà jonã nionê iã jonã çaã ziaã çounã iã çóhã tsouã tùhå nénâ laã iã jmaùnã guiohà sçy iã lùã çounã mánhå minhà bahâ manã lùã minhà chíhà bahâ ee iã siã løhå manã taøå señal çióhå iã jonã nénå jánhå tiuã iã jonã mánhå niónhã oã jmónâ tsouã tsøã jaínã iã jonã çánhã jonã taùâ iã jonã nénå çóhã tanâ laã pahâ jmonå tsouã çounã taâ iã lùã aínhã tsouã ñanã laã manã zùnâ tsouã canal guiohà ñanã laã manã jníanâ einã canal iã niónã tsouã jéã ie jonã mánhå ziaã nionê iã juáhå jnanhà vtv janê laã jonã pahâ manã lùã nionê manã çóhã tsouã çióhå control manã tsùà maùnã ie lùã guiå tsouã tsùà maùnã iã líã zønè tsouã canal chíà maùnã ie líã jmónâ tsouã aínå tiáã aínå minhà guanâ ñanã láå jøè nienâ líã jmónâ tsouã tóhå nénâ laã nénå iã lùã çóhã jnanhà iã lùã ziaã tiuã mánå çóhã tsouã láå jøè tele nenã oo liónã antena iã lùã çóhã tsouã jonã manã çóhã jnanhà çióhå internet çióhå wifi manã lùã tùhå nénâ laã çounã manã tóhã tsouã iã chíã tsouã tele iâ jonà manã jiaè laã jøè eã niónã tsouã tùhå nénâ laã lùã jmonå tsouã manã zønå taã tiánã bahâ ñanã manã líã jéã tsouã televisión nonê. Juøå celular jáhå tiuã manã niónhã iã láhã tsouã antena çahà oã çióhå liáhã líã jmónâ tsouã çióhå celular nenã pahâ manã líã noúnhå tsouã jeinhâ niónã tsouã jéã jñaã líã jéã laê tanâ laå jøè eã tsøã søã líã láå tanâ çounã mùnhå çuã jáhå tiuã manã lùã laê mønâ lùã guióå nénâ jonã guiaâ søã zønå jmaønâ lùã tiuhâ jnanhà laã liónã neinâ iã lùã manã iã ziaã nonê ñanã liónã neinâ iã nenhê líã ziaã tùhå çóhå laã nionê guiohà jmaønâ tùhå nenhê jiáâ laã nenã pahâ lùã iáhå iáhå mønâ çáhå lioè guiohà tùhå joà guiohà television nenã.